باش نحمي العالم من الكائنات الفضائية غيكونو عندي ٱليات متطورة بزاف غتحرقهم فالسماء قبل ما يهبطو الارض و غادي تكون عندي تكنولوجيا هاربة باش نعرف فين كاينين و امتى غيجيو و لاش كيخططو و وهكا غنحاربهم قبل ما ينزلو للارض